Oroshi nmo vozol ayon maruma ba-do ala zotani manu obado larul bando atui badon isin kpal han na ria ordo hole a- han mu oro yesonnu nari mezen ahia nkwe onu and Arusi zinu ichan nu chan ke rizan sinu ke rizan si la mnu na like ozor ke ri zen zila enhin mon zala ke rizeu zi nbido nu hor rizen owhor pay mowuorga wiri warilen ta buyin hankam buku yin kbaga i wai ovo samna siya me- lasal iwai makpagu amu aker moke rizen man yozor ka rizan zii or keri zen zila ke mm- for zor kerizan zila marun ieai ala kbe ra shi nzu robba laru mobo atul Nkwe onu nmekwe onwoo kiarisi okam because Ihena nu nru-ahia nmekweriri onu nmaraka-onu-gaa nsu ka-obuvgage nmosu nhe sosu bu kpa Iwaihan, nrumako nalua hiariyi nunsua nyahaoro nya-oro vekwu nso oshia shieshi vekiyam nha sokpa mesi di veki soveruru ozun nsoboluwhoru oki nu nhe nwokeriyakam nume gbarunu-oro nluwhoru di eki nya-oro ngwakwator di eki nkwakpa nu nkwakpa nsuma Itee, Itee suokpa shiya nso oniro nso otuwhoru mimi ntuwhoru miniyam echuche ndivendu buha nsiakpashia and Arusi nchoru oshee bu Arusi munor nmatuwhoru Iyoru Iyoru nkpikiti yaha suokpanu yeshea nguzo echiche ndiv-vendu qwehuhia nquzoo ara nqwehuhia then vukwu kasuokpasaa kesomenu munoryam meso oquzo akam whorhuru vukwu kemasisi nhe nlikisi bu vukwu osukwu nwhorhuru osukwubnru yari nwosaa neki. Ogbo njiwhohia njisaa nu olu nsuosu nsukpa nu nsukpa nwhama kosham koshayam veke bu di Isi-munoryari because kiari bu munor rugburu ana bequzosha munor rugburu ne-eshi-Arusi nhesiakpashia bu munor ke marunma veke munoryam kenu ekpekpe tianyi nwohiaya qweso munor rugburuyam nkwela azu nqwezo di ruvu nkpote nu ehave nkesoguzo nemezaya eki nmekpa nkeguzo munoryam, nsumekpa Arusuyam ngbem nmesikole eki, eki keneowun nsheshe Itee neki nwusa mini minivam gbo nsu Raice, nsumekpa Arusuyam nchicha neki nducha neki nu nchichaya neki nyisi Ara, nyisi Echiche, Echiche vubuchiyam meso oqwesoakam teanuokula nteajiji so that ntemakala jijiyam nhia someya oyee-tianyi nchicha nu-vekwu nchisumakala nyisimakala nekiyam neteyam neteyam vedira ogbokpan nu ogbo tiannyi nkewuzo Iyoroyan nsumeosume nmaosuosu nmotediiyoro-ete nmowosia onoriya otahuyia nyisi neki ogbwushi ogbowushimakala nuhuosukpa su-sutianyi then otolenuoru otomekele nu onuyam nrishikoshia nlesima otorle. Oko otorge nyinasima echiche nyihasi Ara nyihasima munoryam munoryam nwha mesoguzo akam uhakpaa nu nwhua kpaa ngbeyam nhusiyama nu agba nwusha noki nwusha nu rume Arusiyam nu ogbogbo ogbohusi nkeguzoya nnoshia dithing-gbo-ogbosama Fianyi, omasi because nkpo nlikishi ori Arusi nqwe-sosi okwukwu wuri nsashia nheti okwukwu wuri zomeya onokpea vem omenego ogbule di munor munoryam sowemarike nu-rumea fianyi osiegbu fianyi nkeowhorda haninhama nechisi okwukwu wuri ve ngbe omenego okwa nhati otakpamim nwhorma whorvita ngbeyam otukoleniini nmerihusia nkooqwezoa kushishanu nye-nu-nyeobula kushishikpa kpaia aha nu-oro nkani nye nu-nyeobule vegweya kpa agbu ve, nsumakpaia agba nkusikpa kpo-oso-ozuayi nye-nu-nye-obula ri kpan ki aga eshishi Arusi.